El teléfonu enhunciona endilgandu la tu vós comu un messagi envisibli pol airi o cablis, i llega al otru teléfonu paque la sotra pressona te sienta. Assín puein palral enque estén desapartaus! Assinque no te passa ná si no ai cubrición col mobi qu'enantis de teléfonus avel no les passava ni tapocu ná i desfrutavan del día más que vusotras qu'andais tol día empicaítas col mobi.